oyiro o ma dɛ han min ho min ho min sire boni twa mibin a a bemuwan abun me abun mɛ yɛrɛ ya zun wa tun mɛ o ɲan yi mana han lobere to o we mi ho min fozo a a puwɛn-puwɛn twa ɲan mibin a a ɓuɓuwa-ɓuɓuwa twa mibin a a ɛnsɛn-ɛnsɛn twa ɲan mibin ami ma sin donk to han sire boni han we depan ho yɔrɔ-nɛ han we vɛ ubiyɛn ho yɔrɔ-nɛ homa a ɲa a ɲa